to mi noddi ɓe, aran ni mo hoosi pat say mi homna mo, to mi homni mo say biya mo hannde balɗe ɗiɗi min heɓay ndiyam, bo walaa ha min heɓata ndiyam may min sooda, useni ɓe waɗa muyal ɓe turana amin ndiyam, to ma ɓe waawaata turugo, ɓe wadda nay amin ko seɗɗa ha saare min keɓa min naftira ngam min defay, min yiway, min walaa bo ko min yara, ɓe waɗa muyal useni.